Makasih bauk buat kesempatan au terinspirasi oleh fisip perusahaan no au yakin au pengalaman no keterampilan bisa fe kontribusi positif neu tim.